पक्षी प्रवासके दौरान डगर सुनिश्चित करन ताहिँ तमान प्राकृतिक संकेतके उपयोग करत हएँ । जिनकी जा डगर सुनिश्चित करनिया प्रक्रिया बहुत जटिल और अद्भुत हए । खास करके पक्षी प्रवासकी डगर पता लगानको काम दिन(सुर्य)की अवस्थाके आधारमे करत हएँ । दिनकी अवस्था देखके कितए जानक हए करके अपन विवेकसे निर्णय लेतहएँ । ऐसि करके रातमे फिर विशेष तारनकी अवस्था देखके पक्षी अपनि डगरकी दिशा पता लगात हएँ। ऐसि करके जा पृथ्वीकी चुम्बकीय आकर्षण क्षेत्रकी प्रावृत्तिके आधारमे फिर अपनि डगर पता लगात हएँ । ऐसि जा पृथ्वीके सतहमे भए भौतिक स्थलके समेत देखके प्रवासकी डगर पता लगाए लेतहएँ । कुछ पक्षी त वातावरणकी वायु मण्डलकी स्थिति, गिन्ध और हावाकी वहावसे फिर अपनि डगर पता लगाए करत हएँ ।